اكبر مشاكل العالم دلوكيتي الذكاء الاصطناعي و الانترنت الي ودانا في داهيه و خلانا غايرين في داهيه وخلانا نشوف حجات ونقلديها و نمشي وراها زي العمي وخلاص... و ربنا يصلح حالنا ويهديني دياتي حرفياً أكبر المشاكل ، غير طبعاً الثقب الاوزوني والحجات العلميه الي أنا مش عايزة اتكلم فيها دلوكيتي